Suecia pegua reta kuareta jeko jaeko guɨnoi cultura täta omboete retano jokua oime iyarete reta mitso minar jei supe retava jaeko diseño moderno literatura jae jukurai rupi jaereta jokua forma rupi jaereta oyembo expresa jukurai jaereta omomae opaete jaereta jeko jukurai arakaeguiema jukurai yogueru yoguɨreko reta